Quannu haju a scègghiri na casa, la cosa chiù importanti pi mia è la luci. Si è na casa scurusa, nun ci pozzu stari. Pi mia li casi hannu a èssiri chini di luci, ci havi a tràsiri lu suli. A parti di chissu, mi piàcinu li casi ca hannu li stanzi granni e megghiu si c'è puru un tirrazzu.